Iyuruguaju osirive supe i jou vaera i (pausa) omboiruvaera, oisu vaera jovaisoreta tätäyeye jaï reta, jaeramo ikavi jaereta ikavi okaru mimba isoo tätäva jaereta ipueretako jou.